पतलून तै स्त्री कना तै सबसे पैली पतलून तै अच्छा से धोला। फिर वेक बाद सुखे दियोला। फिर स्त्री हम तापमान सैट करला। फिर पतलून तै टेबल पर फैले दियोला। वेक बाद जू सिलवटा छन ऊंथै सही करला। वेक बाद जू स्त्री च वेसे ऊंथै दबौला। अर ध्यान रखला कि तापमान च ऊ ज्यादा नी हूण चैंद। जैसे कपडा जल ना जौ।